A Silia any zany da tena miovaova ny toetr'andro. Ohatsy fotsiny izao ny faritsy morotsiraky sy amin'ny faritsy tendrombohitsy igny e misy fotoa da tena maiky da anefany misy fotoa koa da maro ora.